. Nghessii hema arema e oghibha ekpo pyia anong khezam. Che epybho. khe họ bambi owobha fara onong. Apiri kha aghọm etengha akhok atok, akhokha ochatok, anom ema meh. Ho do khachi e ngezi nwoma ahibha ekpo. hobibhi beh ngezii aruk tara anong aya obanbah akhok otok ffo offuu ngezi. ava ofona meh ngezii oningho ekpo hemma hochatok ffor mebubuni okhe. Anachin ham ikandem, ikandem ghe ebra epyb. Ekande khe mare ma ekpo byo pa meh dumozum pyima ewa beh meh emah me, otomi hochatok ffor dokah achi. But ghe, asohe aghok koghom khe offu ngezii e. khe opyi, khe tara ngezii beh haarori beh arayok. Bahuwa ayok macha beh huwimeh e. Bet onuu ngezii oshi, obhahi ochi. But effah ghe, ghe ban beh owobha tara onong aya but opyibho pyib e. Omo hima anong. Ohima anong omo okhe onong ohemanah hafforr e. And ohomanah nvoma ana keri, obhahi osii otokpenankpen ogbe wani ana gbor machi effa ene gbor. And khojibhi. khewosi oban bii. effa ewop tara gho aroronong nwomq kwam omoh kerinffa ohumu beh nkpising e. offa offona meh ohima onong, oning onong otok osii e anachi ham em em em Effah ghe ocha arankeri bii tong. Ochi arankeri poh arankeri odoka ahama. Sa ani beh vuu, arankeri poh beh kha agha e. Anana china ham ibeb oh ibeb ghe wo ghibhi ozam. Ibeb omo ghibhe ekpo panong ma si ma anong owaha odohi beh. Obima ham mmua amah e. Beh munni kha beh mun. Beh bokbok pyeh beh fona moh. Beh bra kwobha mohuwa nwo ozizah. Beh bra china howa ododok. Khewosii gho jibhi bii assii ezam, tema ezam ohanoham cho iffa ofana meh effa eringhi kha arankeri poh tara ebeb beh ningha arankeri pohachi e oban bah am atem ezam ohanohan ffah munn amah, amunn amah khezam biship. Amunn munn amah khezam biship ibeb, effa, ngezii khor azim khe yaghi.